fjögurra dómara við Landsrétt sem ekki hafa sinnt dómstörfum vegna dóms Mannréttindadómstóls Evrópu hefur óskað eftir launuðu leyfi til áramóta nýr verður settur í hans stað jafnvel í næsta mánuði yfir sextán hundruð hafa látist í

Kongó og tólf ný tilfelli greinast á hverjum degi íslenskur hjúkrunarfræðingur á svæðinu segir sérstaklega flókið að ná tökum á faraldrinum vegna átaka í landinu

útflutningsverðmæti sjávarafurða gæti orðið það mesta síðustu ár og hver ferðamaður skilur meira eftir sig þrátt fyrir samdrátt í fiskveiðum og fækkun ferðamanna eru jákvæð teikn á lofti í hagkerfinu segir hagfræðingur veiga Grétarsdóttir fyrsti ræðarinn sem fer rangsælis kringum landið er nú rúmlega hálfnuð eftir tveggja mánaða ferðalag hún er líklega fyrsta transkonan sem leggur upp í slíka svaðilför

í Finnlandi um helgina keppendur voru frá níu mismunandi löndum og sigurvegararnir komu alla leið frá Japan

við Landsrétt sem sinna dómstörfum verða að minnsta kosti tólf í haust en ekki ellefu eins og verið hefur þeir eiga að vera fimmtán einn dómari við réttinn hefur óskað eftir launuðu leyfi og því verður hægt að setja annan dómara í hans stað ófremdarástand blasir við Landsrétti vegna málafjölda sem hefur aukist eftir að fjórir

sinna ekki dómstörfum því Mannréttindadómstóll Evrópu dæmdi að lög hefðu verið brotin við skipan dómara við réttinn þáverandi dómsmálaráðherra vék frá tillögu hæfnisnefndar við skipun fjögurra dómara um áramótin er talið að fimm hundruð mál bíði afgreiðslu stjórn dómstólasýslunnar ákvað í lok júní gegn mótatkvæði forseta Landsréttar að athuga hvort dómararnir fjórir myndu óska eftir launuðu leyfi til áramóta þannig yrði hægt að leysa bráðavanda

réttarins því þá væri hægt að setja dómara breyta þarf lögum ef skipa á dómara þrír af fjórum dómurum sögðust

ætla að óska eftir launuðu leyfi þau eru Arnfríður Einarsdóttir Ásmundur Helgason og Ragnheiður Bragadóttir sá fjórði Jón Finnbjörnsson sagðist myndu svara síðar það gerði Jón í síðustu viku Jón sagði í samtali við fréttastofu síðdegis að hann hefði óskað eftir launuðu leyfi til áramóta Landsréttur þarf nú að óska eftir að dómari verði settur í stað Jóns dómnefnd um hæfni dómara þarf að finna dómara sem nefndin mun gera tillögu um til dómsmálaráðherra ráðherra setur svo í embættið ætla má að ferlið taki nokkrar vikur og að jafnvel verði ljóst í ágúst hver tekur tímabundið við tvö e tilfelli greindust í dag annað var staðfesting á e coli sýkingu hjá barni sem hefur legið á spítala síðan fyrir helgi staðfest er að nítján börn hafa smitast margt bendir til að aðgerðir í Efstadal

þann fjórða júlí hafi borið árangur bæði börnin sem greindust í dag tveggja og ellefu ára höfðu verið í Efstadal tvö og borðað ís hefur ekki fundist í neinum sýnum sem voru tekin eftir fjórða júlí þegar kálfastíunni í Efstadal tvö var lokað þrjú börn liggja nú á Barnaspítalanum og er ástand þeirra stöðugt öll

börnin sem hafa smitast verða áfram undir eftirliti ein tilkynning um grun um smit hefur borist erlendis frá barn í Bandaríkjunum sem var í Efstadal liggur mikið veikt á spítala tólf ný

greinast á hverjum degi í Kongó í Afríku ekkert lát er á faraldrinum sem hefur geisað í landinu í næstum heilt ár og orðið yfir sextán hundruð manns að bana smit hefur

greinst í nágrannaríkinu Úganda og Íslenskur hjúkrunarfræðingur þar segir tilfellum fjölga jafnt og þétt þangað til í gær hafði smitið að mestu verið bundið við dreifbýl svæði en eftir að smit greindist í borginni er óttast að faraldurinn eigi eftir breiðast yfir til Rúanda en hann hefur þegar náð yfir landamærin til Úganda magna Ólafsdóttir hjúkrunarfræðingur er í Úganda á vegum Rauða krossins þar sem hún aðstoðar við að stöðva útbreiðslu sjúkdómsins ég fór einmitt þarna að landamærunum þar sem er bara ein lítil á sem í rauninni skilur að þar er Kongó og það er gífurleg hreyfing á fólki allt upp í yfir tuttugu þúsund manns á dag

einu héraði

fram og til baka magna segir flókið og erfitt verk að reyna að ná tökum á sjúkdómnum þegar smit uppgötvast þarf að fylgjast með hverjum einasta sem hefur komist í beina snertingu við smitaða manneskju í þrjár vikur eitt dæmi

kona sem hafi greinst með

fór um fimm hundruð kílómetra upp að landamærum Suður Súdan og á leiðinni hafði hún komist í kontakt við tvö hundruð manns sem

að fylgja eftir og það er bara einn einstaklingur tilfellin eru að aukast jafnt og þétt þau eru ekki að hægja á sér þannig að þetta er þetta er stigvaxandi magna segir ástæðu til að hafa sérstakar áhyggjur af því að smit hafi greinst í borginni Goma í gær og miðað við hvernig ástandið er og hvað það hefur verið

ná í halann á útbreiðslunni ef ég get orðað það þannig að þá er þetta eitthvað sem að við höfum virklega áhyggjur af þetta er gífurlega fjölþætt og oft á tíðum

eru átök þar er ástand það er erfitt að komast að fólkinu fjöldi alþjóðasamtaka fundaði um ástandið í Genf í dag þar var tekið undir áhyggjur

í júní var þriðjungi minni en í sama mánuði í fækkaði um sautján prósent hagfræðingur hjá greiningardeild Íslandsbanka segir að þrátt fyrir það geti útflutningsverðmæti sjávarafurða á árinu orðið það mesta á síðustu árum fiskaflinn í júní var þrjátíu og þremur prósentum minni en í sama mánuði í fyrra það skýrist af því að enginn

fékkst í júní botnfisksaflinn hefur þó líklega aldrei verið verðmætari en fyrri hluta þessa árs aflinn er þyngri í botnfisk nú en oft áður og botnfiskur er verðmætari á hvert tonn heldur en uppsjávarfiskur þannig hefur breytt samsetning aflans gert hann verðmætari þá erum við að sjá að verð á sjávarafurðum á alþjóðamörkuðum hefur

að því gefnu að hagfelld þróun gengis og heimsmarkaðsverðs sjávarafurða gangi ekki til baka á síðari hluta árs sé líklegt að útflutningsverðmæti geti orðið meira en undanfarin þrjú ár þrátt

fyrir loðnubrest við erum að sjá

útflutningsverðmæti sjávarafurða gætu vel farið yfir tvö hundruð og fimmtíu milljarða í fyrsta skiptið síðan

í fyrra þrátt fyrir það séu jákvæð teikn á lofti í ferðaþjónustu þá höfum við séð jákvæða þróun í ferðaþjónustu þrátt fyrir neikvæða umræðu að undanförnu og talsverða fækkun ferðamanna þá virðist hver einasti ferðamaður vera að skilja eftir sig aukin verðmæti hér á landi sú þróun í bland við aukin verðmæti í sjávarútvegi er auðvitað afar jákvætt fyrir okkur og til þess fallið að milda þann samdrátt sem nú blasir við áfram sé reiknað með hálfs til eins prósents samdrætti í hagkerfinu það sem mestu máli skiptir í þessum efnum er að okkur takist að snúa við blaðinu strax á næsta ári þannig við séum ekki að fara inn í langvinnan samdrátt og við erum nokkuð bjartsýn að það muni takast tildrög flugslyssins sem varð nálægt sænsku í gær eru enn óljós þetta kom fram á blaðamannafundi í Svíþjóð í dag níu létust í slysinu tvær konur og sjö karlar samkvæmt farþegalista vélarinnar voru þau öll sænskir ríkisborgarar rannsókn á slysinu er enn í fullum gangi fyrr í dag var greint frá því að hluti af væng vélarinnar hafi brotnað af þegar hún var á flugi

sagðist í dag ætla að hætta tímabundið að nota flugvélar af sömu gerð vegna slyssins fjölmargir stjórnmálamenn hafa fordæmt ummæli Bandaríkjaforseta um að fjórar bandarískar þingkonur af erlendum uppruna ættu að snúa til síns heima forsætisráðherra Bretlands segir ummælin algjörlega óásættanleg Donald Trump Bandaríkjaforseti setti inn

færslu á Twitter í gærkvöldi þar sagði hann athyglisvert að sjá þingkonur frá löndum þar sem verstu spilltustu og vanhæfustu ríkisstjórnirnar væru við völd gagnrýna Bandaríkin bestu og valdamestu þjóð jarðarinnar hann spurði af hverju þær færu ekki frekar aftur til heimalanda sinna og hjálpuðu til við að laga ástandið þar þingkonurnar fjórar fæddust allar í Bandaríkjunum nema ein sem flutti þangað frá Sómalíu þær eru allar af erlendum uppruna og dökkar á hörund sem flutti þangað frá Sómalíu þær eru allar af erlendum uppruna og dökkar á hörund og segir þau algjörlega óásættanleg oddviti skosku heimastjórnarinnar sagði ótækt að segja kjörnum fulltrúum að fara aftur heim þá þyrfti að þora að gagnrýna Bandaríkjaforseta þegar hann láti út úr sér ummæli sem þessi starfsmenn forsetans hafa komið honum til varnar og Bandaríkjaforseti lét gagnrýnina ekki á sig fá þvert á móti sagði hann í dag að þingkonurnar ættu að biðjast afsökunar á að tala illa um Bandaríkin ekið hefur verið utan vegar á vél og

ný för fundust í morgun er flokkur landvarða hélt á staðinn til að afmá för eftir aksturinn sogin eru háhitasvæði rétt sunnan við Trölladyngju í Reykjanesfólkvangi þessar myndir eru teknar í byrjun júlí för eftir fjórhjól mótorhjól og fjallahjól á jarðhitasvæðinu landverðir létu ekki slagviðri stöðva sig í morgun er þeir héldu á svæðið með hrífu til að afmá förin þessi för eru síðan í byrjun júní alveg óskiljanlegt að fólk skuli fara á ökutækjum hérna inn í þetta þessa mikla náttúru sem er hérna því þetta er nánast sambærilegt og inni í Landmannalaugum þar myndi enginn gera svona lagað hefur kært athæfið til lögreglu það tók landverði þrjár stundir að afmá förin eftir hjólin sem voru að

sögn Óskars löng og djúp nú tekur náttúran við og klárar verkið óskar segir utanvegaakstur á svæðinu árvisst vandamál ákveðinn hluti af ungum mönnum eða kraftmiklu fólki sem þarf að nota sín tæki ef það sér að einn er búinn að fara þá er viðhorfið þannig að nú má ég

í æsku er meðal þess sem fær fólk til þess að sækja sumarnámskeið Árnastofnunar í íslensku á tólfta hundrað óformlegra menningarfulltrúa hefur útskrifast frá því námskeiðið var fyrst haldið fyrir þrjátíu og þremur árum í kennslustofu í

í Árnagarði í Reykjavík sitja þrjátíu og tveir nemendur frá fjórtán löndum og æfa sig að bera fram orð tengd íslenskri menningu þetta eru þátttakendur á fjögurra vikna alþjóðlegu

markmiðið er að veita áhugasömu fólki tækifæri til að læra íslensku í íslensku umhverfi þá

þetta kjörnir menningarfulltrúar okkar erlendis þegar þeir fara heim þetta eru aðallega háskólanemendur í miðaldafræði eða tungumálum en það er ekki algilt

ég sagði pabba mínum hvað er hann segja og pabbi minn sagði mér hann er að tala íslensku ég sagði einhvern tímann ætla ég

læra að tala íslensku líka

hingað og fann ást hér núna búum í Finnlandi en kannski við getum

hingað einhvern tímann það er bara tvo vandamálin veðrið og það er svo dýrt að búa hérna íslenska er skemmtilegt mál og ég vil læra meira tala við Íslendinga í heitu pottunum og alls staðar þetta fólk fer líka til heimalands síns gerist kennarar í íslensku í sínu heimalandi þýðendur margir fara út í þýðingar

þetta margborgar sig veiga Grétarsdóttir er rúmlega hálfnuð með um tvö þúsund kílómetra

á kajak umhverfis landið hún er fyrst til að róa rangsælis á móti

straumnum og segir ferðina hafa gengið vel þrátt fyrir veikindi og glímu við brimrót hún lagði af stað frá Ísafirði fjórtánda maí og hefur róið um tólf hundruð kílómetra Golfstraumurinn gengur réttsælis í kringum landið

róa á móti honum en það munar voða litlu held ég mér tókst að stilla mig vel inn á föllin á suðurströndinni ég var alltaf með strauminn með mér þar þannig að markmiðið með ferðinni er að láta gamlan draum rætast en svo er ég líka að safna áheitum fyrir Pieta samtökin sem eru í

allt það sem ég gekk í gegnum

ég verð með næsta fyrirlestur annað kvöld á Reyðarfirði í safnaðarheimilinu klukkan átta hún á enn eftir að róa um átta hundruð kílómetra er alltaf nóg orka til að róa já já flesta daga

daga

að vera duglegur að borða ég þarf að innbyrða fimm til sjö þúsund kaloríur á dag ef maður nær því þá er maður í góðum málum en svo lenti ég í veikindum

tók viku pásu það eru einu áföllin í ferðinni

að koma á Höfn þá hvessti skyndilega

ég lenti í grýttri fjöru með stefnið í botninn og var næstum farin fram fyrir mig hvað hugsaðu þegar þú ert ein þarna úti á sjónum að róa það er ýmislegt börnin mín fjölskylduna framtíðina fortíðina stundum ekki neitt eða að njóta mín

ekkert að verða leið á þessu en samt ef maður sér myndir frá Ísafirði þá er maður komin með smá heimþrá og langar að komast heim þjóðhátíð í Vestmannaeyjum var fyrst haldin árið átján hundruð sjötíu og fjögur og nú hundrað fjörutíu og fimm árum síðar hefur heimildarmynd um hátíðina

verið frumsýnd myndin nefnist fólkið í dalnum og var sýnd í Kringlubíói í kvöld já

hvað er svona merkilegt við hátíðina hún á

það var lengra en til stóð við ætluðum að

á annað hundrað viðmælendur hver er

fór fram í Finnlandi um helgina keppnin er sú fyrsta sinnar tegundar og snýst um að prjóna uppi á sviði samhliða því að dansa við þungarokk á sem

útlit fyrir hlýindi og úrkomu í flestum landshlutum austlæg átt skúrir og hiti tíu til tuttugu stig hlýjast norðaustanlands Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfurnar

hér rétt á eftir Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir í kvöld landslið Íslands fyrir heimsmeistaramót íslenska hestsins var kynnt í dag landsliðsþjálfarinn Sigurbjörn Bárðarson bindur miklar vonir við ungmennalið Íslands og segir hópinn einstaklega sterkan novak Djokovic sem hafði betur gegn í úrslitum

fjögurra dómara við Landsrétt sem ekki hafa sinnt dómstörfum vegna dóms Mannréttindadómstóls Evrópu hefur óskað eftir launuðu leyfi til áramóta nýr verður settur í hans stað jafnvel í næsta mánuði yfir sextán hundruð hafa látist í

ný tilfelli greinast á hverjum degi íslenskur hjúkrunarfræðingur á svæðinu segir sérstaklega flókið að ná tökum á faraldrinum vegna átaka í landinu útflutningsverðmæti sjávarafurða gæti orðið það mesta síðustu ár og hver ferðamaður skilur meira eftir sig þrátt fyrir samdrátt í fiskveiðum og fækkun ferðamanna eru jákvæð teikn á lofti í hagkerfinu segir hagfræðingur veiga Grétarsdóttir fyrsti ræðarinn sem fer rangsælis

kringum landið er nú rúmlega hálfnuð eftir tveggja mánaða ferðalag hún er líklega fyrsta transkonan sem leggur upp í slíka svaðilför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

þetta gott að sinni veriði sæl